Tîi taŋu der restôraa jeniroo kôi maša jeyindiŋa der laniroo ôwol tîi tûkuli tîi êšire te nuŋu buranirigoo duro cii. Êširã mire iña numoo dîi ye masaru ye dîi masaru ye dîi daarke ye ta ginna daa êšire jenirig komantenirig oo. Teke ru êšira duro tunurug ina ginna re iña numo nii taŋu car car cariya na munta ginna re tîi êsiri wurug bur daku mire. Teke êšira woke muroo tani sûgu giroo mulu anuu gonig jeniga ncoo mula yobi bosala yobi tûm yobi iyoo ere yobi ôšaša citiŋa te mire êski yobi ta ginna yobiŋo re ini ye ina ginna gonum kurtumere mula ye mula lanum mula gala lila goni tike ru gonum mere bo kirimore mulu ginna kogoru kogorumere ba woo na me hunaa ba woo na miya heri addiya koona daka kogori. Mulu noko koworimere wîni daha namere mulu yîri nasoo lil nasoo re ere tunumere yîri ere danoo nasini nasoo turum karu nayi. Iyoo yîni wûni daha wasagima tirimore yîni ginna koworum bôli kissimore jaŋim jaŋim wasagu curuwo saga bosolu yîni daha nayi bosolu duro yîni duro tunumere bahi bahi noko gali lili tigisore. Tumatuma addi na duro tuniigi. Amma guru na tumatuma anuu addi duro tunii ciiru tumatuma hinnoo bapura. Toko ru duro mûmoore duro paburo ye coto ana ye ina ta ginna duro mûmore gali adira îyi tomore gali yîni šima ginna ntoo sefenim gonum duro tom gali tigisoo mulu ai ntoo yîrime tam duro kelenim kizenim nahaɲore. Au tîi wîni daha jeyintig tîi mura jeyintig.ôwol ganci ôwol ŋa inta ini tira ginna wasa yini. Amma gura maša migi na muni te šinnoo maša ammai harayintine ru jeyinto amma kirdeni a saga amma kuira ina kasuga copuni kirdeni. Ti ke jikalu amma migina gonumere jeni. Iyoo amma ara sukura au dîyo ŋahili dagini kile dîi. Tike jika ŋahili na aú ra jeyintig aú gur na ŋahili dak ti ke. Ŋahili ŋahila au boyinig gor ŋahila hunaã ginna addi addi ŋa ru gonum jeni loko ber boyino gali tigisoo au amma ginna ru bur haŋi ncoo. Tike e tigisoo humusa na jenirig. Humusa jeniroo humusa taka nii tamoo amma ba galiru jeni tikee humusa au jenimoo humusa mapa ru yobum kirimore au amma ini gor wuruŋa gor mîntiya ru jeniyoo ina ini bur ginna daku mapa na daku mapa yenigoo kôi jeyintiŋa bulajeri nkiroo re au tike gonumoo re korokinto saga telefon yenimoo re guruku ncentig tike ru jeenii ciiru amma ba tîi tûkuli. Tîi tûkuli daka teke restôraa lanimoore mappa nii tintaŋa ru humusa tani bo taŋuru humusa jenirig mappa hinne ru. Humusa na jenirig mappa na jenirig amma gur na humusa daku humusa jeni ncoo au amma gonum kiroore daha hirimenti humusa jeyinti cikoo au ajabci goyi ter wona jobi dagimoo yobum bo nterig dagimoo na duro jeyintig. Ti kege teke niima duro au ini ammai bur daku amma niimau bur daku jeniyore. Au kuiri agere irrire koo na ini amma niimau buru wuriŋa mire ini te dagu tike ini niima numa duro jenimoore amma niima duro cika ini daku wuruŋa te daa jenimoore teke. Ciina unu amma migina warum gonumoo amma duro cika migina hinnoo wura jeyinto restôra duro au kirige bêi au kirene tigiso ina ginna wadartinig. Jaŋim somore inta au bizi ncurunug au. Te gali ši suruma tigirtire tikenta tig teka restôra mire amma maša migina gonumoo re amma harayintina na duro hintigi. Iyoo au harayina na ini mire harayiniŋa jêyinig amma ginna šiša ru gonumoore au maša muntu ru jenig amma êtiraje na ciki. Au te jikanu êtiraje mura na ina hunta buranum jenig. Adda addi ŋa ru ôwol ina nii numa duro amma wuruŋa jeni saga adda addi ŋaru nokko boyini ginna agaru amma kurumoore au aú ginna nii duro cikoore nii duro amma šiša bur cikoore. Tike jika ini amma ginna burayintiŋa jeni wo amma ara selibatera amma irdira amma ru maša centiga. Amma te na buru wuru yenii wuru yenii amma kirdo yunu gisiru ginna amma ru biri nakuure teke. Aũ « ekega » yintiŋa au mîšilu ina cobu nceniŋa au mire bûgiri ni dirde ntig tike. « Kiliya » ntoo au ai amma ru ina cobu ceniga au te ina sûga jeyi nceniŋ au mire « dirde » ntig. Tike jika ini kisum nûŋa yeniŋa ye ini kisum maša yeniŋa ye. Iyoo amma ini kisum bôla ye tike wo gali aũ guru kiroo bôla šinnoo saga kireni. Au guru kiroo maša wura koo saga kireni kirena hine ru amma kirdi cika ginna bokinik. Teke maša amma ai wuruŋa tami tani koo tike pula ai ammai unu ginnai daku te jenirig. Unu ammai harayintina jenimoo hasara haŋi a tike. Unnu gor lanimoo unna amma ru yobi yeni amma kirdi copui addi kino inta mire na halas bu tigissu amma na duro hirime tig amma hayintoo amma au ina copu ncentiga muñinto re inta na harari nima na boyinig. Iyoo nimera na kotogu numa ammai goyinto re wapu ncento re au gur bo buzu cii ru kurum na yenig amma taka na kilôto ye takisi amma tara gonumore ama bo ru cii ru burayinnoo enternet daha nam tîtok ye pibili nimoo re. Amma bor bussu šug jeyintiga bur muntu amma kirdiga au kiri ciiŋa au turowa daha gurunnoo kireni. Restôra laniriyo tani gotoroma daha lani šariya daha direk šariya daha lanimoo re gali au talakini ciiŋa na duruk duuro re kiri ncenig. Iyoo au kuri nibere urunum somoore au duruu ginna tôlufun wawu ncenig. Agu aũ burayima ginna kôi ciiŋa ru lîberinigi kilôto woo amma teka ginna dina buigira tamoore tike. Ama burayinoo komandu jeyinoo direk unu eke buranirii yii yinnoo direk kurum yenimoore gûrsa nuwa cenu gurtu ncenig. Walla te šinne ru iyoo num kuruum yenime bênne ru nimera saga haŋincine bênnoo te « au ai jire danni » yindig tike. Restôra au nii numa duro lani nciru lanigo amma ini kega nogo nter camiyoo daa nta nike kisiroo copug nike kisiroo amma kiliya amma ara ginna ini kisim zîni ŋa ye ini kisimoo nuwa duro ta furakintiŋa ye tike. Ôwolu au yanum tayi asaru bur awuzumono gali amma lau au kiliya lau buru tîri ntigisono tîri tike. Heši asaru haŋi nciyo no ginna amma lau tîri ntigisi nciyo saga yim tira yo na ginna nijani ia amma ginna wurigire kurtumo gali. Tani haraniri jiŋa tani hici laniriyo humusa komantenerig humusa bowa humusa mere nikee ru jentirig? Nimoo humusa dîi yobi dîi hôrunu yobum kurtumore au muntu restôra duro lani nco muntu ru jeniyore au hûrum daha jeni ina ara daha jeyintiga mašina tike ru daha tike ru jeni dîima au amma barayinto no tike. Mapa herimore wôki ammai burayinti ciku ru yeni bêdiriyo na au osona dîyona ncahato šômušuru jeni kisa ru wa au ina ariya hetiga ciiko šômoširu burayintore ini gor burayintii ciiku komanum jenii. Tike tigisoo fôyire numa bur boyinig. Tike unu ammai niima duro wuruŋa lanimoo bori. maaša lau šiša ru jenig. Maša ginna « Maaša » yintigire ciire ginna jeenigo gali. Iña nimoo? Aũ ginna ini mire dagu gôyinige jila tike. hirimentigaa na mura na ammaa ginna daha tîrtoo gali aũ ginna ginna hirime huma harayinigo gali. Tike bur kûlolou hirimeyindigoo aũ guru kiroo duro hirime na burayinig amma hunaa gala kogoo. Inta au môgiri mire na bur kee njordu hinnoo gali au hirimenigo teke. Amma ginna ler herimare teke daha hirimentig. Amma au amma daku inta dagime hineru ini ammai ginna daku te gali. Au ina munta jenigo haŋasa herigo kaga herigo ginna ini amma ginna gôyintiŋa te gali. Tike ina nuwa ginna komantu jenim gali ru jeniyoo gali owoni gotoroma daha ciiko gali tike mîšilu kaga jenigo burani dîima burayito huŋko huna ginna kirdire. Au kaga duro sukar na duntug kile na duntug gîleni ye sukar ye sukar de kile gîleni re duntug tike ru dîima yercinig impi wîni daha coo gali kaga keleyintig addi addi ru dîi gogortug ginna keleyintore nimiri au amma harayintiga kana ru wasa yenimoo aũ tira hinoo aũ te jeyinoo aũ aũ ru wasaga cenig. . Teede kee di jeeyindigi, hetoo de agu kagaa gala tigisoo, lila gala wode amma coppu goyindigi, goyindu udura na tirtig, boo di na dûtig, ãu êriša yindigaa na tegesiĩ, inda de ãu udur dîyoo, yunu tira azuma ciyoo ginna numa goyindig. Una te kaa budi jeeyinig, comãn jeeyinigoo ginna di gali. Te kee ãu udur diŋa na wawu njenoode, šomoši di wôki njenoode, una ginna jeeyindu cendoo de, lîbere yindig, guduku cendig, ãu maraaa. Taxi walla kilandoo walla tire kee guduku cendoo, pulã hundu kašindu cendu, yagabiĩ pulã huma cendu yenumoo de kôi njiŋa wasaga yemun, unu uduruũ wôki huma tigisoo kôi ai keã. Halas guduku njendig. Tere kee tigisoo amma mere amma kuda di hadig yuna hunaa gala yinig. Saga amma kura haŋiĩ. Tere kee gisii de agu gali, niĩ numa duro lanumoo yuna nime duro amma copugaa ye amma unu gisu tekee unu boyindiga, pulã te ginna haranuma de jeeniĩ agu. Te ši hôide huma marat buyinigi, suburdumoo. Tere kee, marat agu unu haŋiĩge bêi, amma agu šen, unaa unaa zunda tigisoo berke suru numa gînei di kûlunjinoo agu unaa jeedindinni aã, tena te kee inšalla.